هذه عشرة أرقام عشوائية بين الصفر والمئة، إثنين وأربعين، سبعة عشر ،ثلاثة وتسعين، ثمانية وخمسين، ستة وثلاثين، أربعة وستين، تسعة وثمانين مثلا، واحد وعشرين، وسبعة خمسينن هذا الترتيب عشوائي، والأرقام بتكون مختلفة تماما، الأرقام العشوائية دايما تكون مرتبطة بالحظ، أو العوامل اللي بتأثر عليها، كل مرة يطلع جديد.